Too kwan ɓiiku a rye kudi mun njep ɗang mun ka mat, enna ɗi mut kɨ furr kuɗimu ki kwat kinari, ɗimu ki kwat kinari yi shit mu ki wit yi shi tɨ mu kwat kinari ɗii ɗang kat mu kat mu yak kinari ɗii pe retyit mun pwet mu nji mu wit ko kusum ko mu soso ko mu soso muw ɓe mu nji mu wit yi ɗak keji tɨ mule kwe kinari ɗedii kat mu ɗak keji ɗe ɓe mun pe ɗerr kinari, ɗang yakal mu ki buut mu ki mu wat kusuk mɨ pikɨnmu mop ɗii mule yi kinari mun. Me me pus ni kat mu ki ti kwat kinari ɗang ba mu ki ya muw, mu nji ngol ngol ba pus nimu kat reyit mu, ba ni pe sang mun meɓii ku a rye ɗi ku mun yi mat ɓe a ku ɗimu ki puas ball ɗimu ki puas ball ɗe kushak kat mun ball ɗe kaa kwamun kɨ yil mun hok Ɗɨ mu kɨ puas ball ɗe ɓi mun njep koɗe mu ɗer mun, njep kɨess mop ɗer mut, njep ngung mop ɗer mut, njep kaban mop ɗer mut too kat puus ku mun kɨ rye ɓe kwamun njep kopɗes mu ɗer der njep kɨess, mu ngung mop ɗer der njep kaɓan, ɗang mun pe kat ball too mun pe kat ball ɗe ɓe mun ball ɗe ɓe kat ɗang mu shwa mu ngung mop ku mu kaɓan mu waa ku tam mu waa ku tam ku ɗekɛmu ku ɗekɛmu mu nji tul ku retyit riret pwet, kat ɗang a mop shwa mun mun waa a ngol ngol kai parme ma mu rye mun pe yakal ku leg pee kɨ ball ni har mu nji mu wul tul mu yakal ku leg koya puus ku ɗi mu ki yak kinari ma ɗang me ngu ki shang kinari mak motse ɗang mop sat nga me ngu kuni kɨ rye tangpoo pooka ɗi ki shang kinari mak ɓot, ɓe nga pe yakal a ku leg ku yakal ku leg pee yi shit ɗe ni har ku nji tul. Meɓi ku a rye ɗii a ku ɗi mu ki kwat cerep ɗi mu ki kwat cerep yi fwokol kuma mun ku fwokol kɨ yil mun akwai fwokol ɗoomp njaan akwai fwokol gabang, ɗang mun ku ɗoomp too ɗimu put yi makaranta ɓe mun mang ler yak ceep Ɓe mu ya arr ko nimu soso ko bamu soso ɓemu ya arr mu ki har ɗoomp mu sa mu wit mu yak cerep, mu yak cerep mu wus pak pee shit yakal mu mu nji pak tul kat mu yak ɗang mu yak ɗes mu nji ku pak yi nikɨnmu mop ku pikɨnmu mop ku emnikɨnmu mop ku sorop ku mop tul. Ɗang meɓi ku a rye ɗi ku an yi mat a ku ɗi muki kwat mo̱o̱n, ɗi mu kwat yi shit mu ki mu wit, mu wit, mu wit kwat mo̱o̱n me pussni ɓemu ki mu tukun yi shit ka mwase ku mwas ngurum mop ni tep so kyes ɗe ɗang mu ki ɗang mu na ɗoom mun mat ɓe mu tukun shit ni ku wuss ɗang kat mu kat mu tukun shit ɓe mu kat luwa shit mop ta pwoat mu leg mu leg mu leg mu ki mu ya kat mu ya ɓe mu nji kuni tul kat mu nji kuni mu nji mu pee pikɨn mu mop chet mu ko katɗang mu kat a mo̱o̱n ko ku puss ɓe mun pe shwat ni pak ɗi arrapmun mu nji tul mu kat poomu egƙep, sarmu egƙep ku mo̱o̱n attmun pe ɗi mu mwan ɗi yi kwat mo̱o̱n yi shit shi shit a ɓi ku kwan a mat ɓa rye Ɗi mu cinse a rye kat me lokaci kat ɗi mu ki yi shukup yi gabang, mu ki a shukup faa amma ɓemun pe yi shukup ɗe ɓe kɨ kat yakal mu toss kookor pe mu leeg kushak pe yakal mu shar kushak pe. So ɓi ku a rye ku ɗi mun mat ba an pe rye ni weet muw amma ɓi a rye kuna sat ɗe pee retyit, kat ɗaa shwan ɗang ɗaa ki'a na njep mop ɗi diarang mop poo kokor chini ɓaa tɨ a kuna njep ɗe mop kokor eeh ɓaa pak meɓi ku ɗini mu cin kumun ka mat yi njep, cini ɗang kɨ na njep mop ɗi mwan kɨna mop mwan mol mol kɨ tɨ eeh la ɗe ba shel loo mu ɦee, kɨna pak njep mop ɗi mwan ku gengire ɗe, mop ɗi shuu ɗi mu tɨ mun kɨ lang a moto ɓe mun ɓa mun kɨ pee jel shun, d'aana ɗeni mwase ɓatɨ kai ashe ɗii ɗi mu pee jel shun fa ɗi mu lang gergire ɗe ko mu machine ko mu keke kat ɗimu kat ɓemu lang Me puss ɗi ɓe mu ki mu ɗak me njep stov ɗe mu ɗak ku jingal mɨ gongong milik ɗang mu le tis ɓaar pwen kɨɗikɨn ni ɗang mu le kero ɓak ki ɗikɨn ni ɗang mu kat langa langa mu le tɨmu kat me pe ɗen sikɨni ɗi too ɓe mu tis ɓaar ɗeer har mu chet so kuni nung, ɗimu ki mu yak pimwan mu chet ɗimu yak vurtii mu chet ɗimu yak vur ɓi mop moskar ɗe mop ɗi mu ki mu mwan mu yak moskar mu shwa yi shit ɗi mu ɗwat pak mule yi kwalbla mu nji kuni yi tul kai biiku a rye ɗes fa enna mut kɨ pak.